شوفت اللي هو الورد البلدي ده كان من ألطف الحاجات اللي أنا شوفتها، كان <hesitation> في جنينة الحديقة بتاع <hesitation> المدرسة، وكنت بحب شكلها أوي، بالنسبة لي كانت لطيفة، وبسيطة، وريحتها حلوة، فبحبها أوي.